Dún la he tin rim na he gan neina saa, gan tin rim haa bukani. Tsun gua yaane tilkin ni kan dhutani om lo saa ya gan tin rim haa ar sinaniya. Habeekin tilkin bilao saa gan tin rim haa. Tilkan titia. Titia na he gan neina, gan neina saa agavane tian til tia. Tilkan titia tia he gan tsun haa achapuka agavane. Kufela yan gan nulepan haa san dhokin, gan tan tilan ngaitua na tia he, gan tan bukani haa haban tin rim na nehi saa achalavane. Kufaantun na kufela yan gan tsun gua atapu nise, tian lampang poha he tin rim na he neilo na turane. Tuta kua yan gan tsun kua tian gulin, tuta kua yan bulo om tina turin, lea tuta kua yan tsun kua tian gul tina turin, tan puina kan ngan tia ne. Haban kutiaan pua he, kan geni tin rimin kan om soan adu duan lawa, arelu na duan haa kan nulepan atapu nise, tsun kua yaane tian lim takin kan om turane. Tin rim na nehi na he achal, achal, achal miak lagun ya. Haban tin rim na he neilo turane.